دیجیتل کمره د فلم پرځای د سنسر په وسیله عکسونه اخلي. کله چه تاسې عکس اخلئ رڼا د لینز له لارې ننوځي او سنسر سره ټکر کیي، یو بریښنایي عکس رامنځته کیي، دا عکس بیا پراسس کیږي او ډیجیتال فایل په توګه خوندي کيږي، کوم څې تاسې کولای سئ په کمرې کې یې وګورئ او یا هم تاسې کولای سئ دغه فایل خپل کمپیوټر ته انتقال کئ.